حسنًا يا أصدقائي، كنت سأتعلم اللغه الإسبانيه لأنني في الولايات المتحده واللغه الإسبانيه تعمل كثيرًا، <hesitation> أنا مترجم فوري، حسنًا، إنها طويلة ومفيده للغايه، وهناك طلب كبير عليها، <hesitation> مترجمون فوريون للغه الإنجليزيه، إنها لغه جميله جدًا أيضًا، أنا أحب الإيطاليه.